जू सरल सलाद ड्रेसिंग ची वे त बणोंणा ले हमू त सबसे पैली योक छोटा बर्तन म ज़ैतूनो त्योल ल्योण और नींबू कु रस वे म ढान या फिर सिरका भी इस्तेमाल कर सकदा ये गा बाद हम येमा नमक काली मिर्च और सरसों ग पेस्ट डाला फिर यूँ त अच्छा तरीक़ा से मिलोंण ची वेगा बाद ये त जू सलाद ची वेमा डाल्न और अच्छा तरीक़ा से मिले दयोन ।